<hesitation> بصراحة لما صحابي يوصفوني للآخرين فهام بيوصفوني دايما انا شخصية طيبة وجدعة وان انا مش عنقدر نتأخر عن حد، واني انا مجتهدة وكمان في نفس الوكت مجتهدة وكمان في نفس الوكت عصبية وانفعالية. فدايما <hesitation> هما دايما بيوصفوني بالخير الحقيقي. ودايما بيقدموني في ابهى صورة وافضل صورة, ساعات باحس ان انا مش مستحقاها او ان الوصف دا اكبر مني يعني. ودا لان اصدقائي نفسهم ناس محترمين. فالحمد لله على نعمة الصحاب اللي زي دول.